Ataotsika zany hoe namaky anizay vera zay aho tamina tragno tamina namako tagny. De gny ho teneniko angamba: ah mialatsiny ra fa vaky vera igny, nibolitatsy nalama koa gny tagnako. Fa zaho aloha tsy hanolo anizay mihitsy satria tragnon'ny namako, tsy ho possible mihitsy gny hanoloako anizay. Raha hitaky anaha anizay izy de hiady zahay, tsy ho mpinama sasy aloha. Raha avy aminaha ao koa zany izy ka namaky raha de hampanoloko anizay? Tsy mety zay amy gny finamagna. Mialatsigny avao gn'ataoko de mijanona amizay angamba.